Nte nyemde nnyuñ nkerede ndinam usọrọ usen emana mmi edi emi. Akpa kaña mmọkọm Abasi oro anamde min yak nsim, ndu uwem nsim usen ọfiọñ emi nyemde ndinam usọrọ emana mmi siak idighe kpukpru owu emi akamanade k’usen oro enyene mfan ma mfan isi ndisim usen oro. Usen emana mmi edi usen ọfiọñ edip ke ọfiọñ dup ekied. Ndin inyñ isim usen oro, nte Abasi ọnyñ onode min Ukeme nyenam e. Nyekud mme ufan mmi, nyekud mme ufan mmi, nno mmo <hesitation> ñwed, nsin usen oro, nye beñe idem, ndep edesi, nndepeeee iyak, ndep mme mkpo emi ndade ndam udia mfan mfan, ndep mmin mmen nda nnim, ndep mme eno emi nnode mmo ñwedde do idara usen emana Rose, <laughs> hhmm nno mmo, ñkud mmo, isim usen oro, nkud mmo, mmo idi, nyenyñ nsi owu ifañ emi idide iditem udia oro ibeñe mmo, nkud nditọnwọñ emi inyuñ idide kpukpru owu, ndito eka mi kpukpru mmo iyedi siak usen oro edi usen kied emi ami mme mmafreke ke efuri uwem mmi, nkud mmo mmo edi, mmo ọnyuñ edi edikiene adara ma ami ke mfan isi oro ami nyenede k’uwem oro Abasi enimde min, Abasi osoñode min idem amum min akama iyakke yak ami mkpa mkpñ ndito mmi do usen oro edi usen emi ami mme mma mfreke k’uwem mmi. Ana nkud mm’owu, nkud mm’ufan nni yak mmo ediedikiene adara ma ami ke usen oro, ikura, ami mmen udia oro nno mmo, nno mmo mmin mmo, mmen mme eno oro nno mmo mme eno oro ami nkedade mbeñe mmo, se mmo enyenede, mmo ọkpọñ ono nñ, nte ami nduakde ndinam usọrọ emana mmi edi oro.